डर शब्द हमर भावना से जुडो भव शब्द हए जौन आशुरक्षा और खतराको महसुसको उत्पन्न करात हए । डर शब्द हमर सुरक्षासे जुडो भव शब्द हए डर शब्द आनवालो कोइ भि चुनौतिको समाना करनको पुर्व तयारी फिर डर हए । कभि कभि डर अनआवश्यक और अत्याधिक मात्रमे हुइजात हए तव हमर मान्सिकमे एक प्रकारको नाकारात्मक उर्जा पैदा हुइजात हए । और शरिरमे एक प्रकारको हाडएटेकको आवस्था फिर पैदा हुइ सकत हए । डर शब्द हमर शरिरमे अथवा हमर जिवनमे कैसे करके खेल रहो हए सकारात्मक वा नाकारात्मक फिर हुइसकत हए । डर शब्द हमके सोचनके बध्य पारनबालो आवस्था फिर हए । डर शब्द हमय समस्या समाधान करनको एक प्रेणा और उर्जा देनबालो तरिका फिर हए ।